Etung e kpi eyim ebhǝre mbi wut e kǝm a ka etek ejǝre nong e e yima ano mbi ka etek. E kpi Egome. E ki kǝm egome o ifnghi ebhu se n kǝma egome eye na nnyam etǝm na nnyam nyi a yue ka etǝm, o finghi egome eja feep o fet nji o gbut nji Ebhu o kagha a sum a sum, Ebhu o gbura nkim ebhae ebhae o gbut nji okak ka ebhi. O kore ngun ama o kǝn egome eja o kǝm ka ngun. Egome eja aji e bha bhi feep o kak akang o kak eyim e bha bhi feep o bhak nji o kiri ane ama mma a ri ka ebham o di wun, o di egome aji afo ano eman se o ki kpo kǝm ejum nji tat ebhu e ri nji o kǝma kakasan ghachi na nkui o ji bhong nkui eya o bha sop ka ebhi kparang na kakasangha chi anyi afo ano o bha bob o bhache nkui feep o kam kakasanghachi anyi o cho ka ebhughe o kǝm aku ama ka ngun o kǝn nnyi o bhǝng o kanghe o chǝbhe nnyi feep o kiri o kare ane Na eyim-edim ebhǝre mbi mbi etek <hesitation> mbi nju. Ebhu eye s n bo di n bo kǝm kakasangha chi anyi afo ano, o kǝm egbu nkui o ji bong nkui eya o bha ke nnyi feep o gok ka ntae ebhu o gogha ka ntae o, ebhu o gogha ka eyim mbi a gogha o bhop ka aje. O kǝm ka ngan a bhi o yighi nnyi o ki o chǝbhe o dik. Na eyim eyim ebhǝre mbi wut e dik. Ebhu se o mo <hesitation> o kǝm egbu nkui aji afo eman eri nji o kǝma nkankpa eye o o kǝm mkpanka eya o sobha na eya o sop na eya ane a ki di o bhak o kare ane ane a ki di, nnyo mfo se e yebhe o. Nnyo mfo se e yebhe o e-dk feep. Ebhu se o mo kǝm o kǝm orang obha anyong obha o nyong obha o kpam anyong o kak ka ebhi, o kpam Eyuo kak ka osere o kǝn anyong o kune ka oso orang abhi obha bhii o cho o to abhon ama a cho, o kǝm osep o kǝm orang obha na anyong o di na abhon ama na ndum owa na ane mma o ri na abho ka ebham. Orang anyong or o kǝn mbǝt-i-kengkeng o kǝm mbǝt-i-kengkeng eya o cho kparang e ri nji o kagha mfǝk ejam i nchane o o nyobhe o kak e ka joe ano o ebhu e ri nong o dik ano o di an etu mbǝt sep a sona nong eyu o kǝm o di o di na abhon ama, o bholk ane ama. Ano na e ri e yima erik aji ka emǝmemǝne. Mme nnyen ome a kǝm a kǝma orang anyong e bhak e bha cho orang anyong mme na n ehok o cho. Orang anyong o cho ka etinghanti ka etinghanti o dame a bhak a kǝm osep ekongodot na a ki kǝm osep o. A kǝmosep abhi afo a kak nnyam a kak enyeghe osep o yimi a bhak a kare wut fep e di. Nnyo mfo a bhak e bhe bise, nnyo mfo a bhak e bhe bise, nnyo mfo a bhak ebhe bise e ohi e yuri. E nunghe ofu oche, e tǝm e rue yim na nnyen owǝre e rue ebhin na ojimi obhǝre mbi erik aji. A kǝma abhon eyim amǝre o kǝm o di. Se eye mo kǝm orang o n kǝma eyu obhoraya o o kǝm eyu obhora ya eja o di. Kpa mbǝt nnnyi nnyen ome a kǝma mbǝt nnyi na egu a gok ngare a kok akang a kak alku a kak aku aku a ti A yip a kut feep aku aku na achae ofu oche e kǝn e subhe na nong o bhegha nnyi o menghe se ee o di ejum. Na nong e dik. Ano na nong e kǝne kǝb e kipin. E kpina e bhak Erik aji afo mbi eyim mbi a kǝm wut chang o e dik eyim edim ebhǝre mbi anyaghe ane ebhere na e dik. E dik ekua, e dik kue, aya erong amo nok wut mfamfa a kpo ji mmonche se oya a noghaye se ntung. Erik aja afo ano eyim mbi fep chang. Wut chang e mangha. Kpe e manghe omanghe nnnyen owa a ji kǝn a ji fǝt ochu na ayip a kǝn ayip ochu se ko wo o kǝn o wo oya o man E di o kun afo o bhira nnyen owa mbifa mbi bi ri fafa nji, o, ji mmon nnyamoso mfin ebhae a bho si se oya o nogha mmon se oya o yima nn fep o di o yuri o yut o nunghe. Se mmon nnyo a kue o mmon nnyo a kue o ka eyim ebhǝre mbi anyagha ane na bi kua ane. E ki yim ebhit se a yima ebhit <hesitation> a kpan biyu a-kak ka ekumkum tip a yighi mkpankpa a kiǝm a ye ka ka sanghachi anyi a kpe a bhong a chibhe a sara abhat-i-biyu nnyo nfo a sare abhat biyu ama afo a dik a sara a dik, mma a chok orang a chok orang mma a sara abhati-biyu a sara abhati-buya. A bha yim se ebhǝt eye e, a yim ebhǝe ajǝre fep na ojimi obhǝre mbi erik aji. E dik e kpina, okponghe chang e fon okot e fon okot na atem e fon okot ofon ejum obhing mmon-i-nnyen owa se bak ba kume mfa bak wut e yen. Kǝn mfamfa okot o man. Abhon a bhibhi, Ase a bhibhi, Anyen a bhibhi. Yen nong eye nkae enyere ejame e ji e ji kume efǝghe nong e ki yim e sǝm ndum owe a bhak na abhon ame nyo mfa a chot a ki ngo nyo nfo a chot a ki nga Erik aji afo ano we mmonche nyo a rue nna aji chot efǝghe nji nse owa nyo a kpokpo we o du fan nyo o bhak o bha yimi ka ochi ane akue mma nse owa we odu fan? Kǝn mfafa nji ngun abhip, Ngun a bhip. Ngun a chibhe obhi obhi ngun a chibhe obhi obhi ekone na kpo chonghe, mmon-i-nnyen, mmon-i-nnyen na mmon-i-nse <hesitation> nkae na ndum, n dum na nkae na abhon. Dee wut e kpi ojimi, dee wut e kpii ojimi obhǝre mbi eminemine dee wut e. Kpii ojimi mbi eminemine dee wote fon oji mi mbi emǝne mine kpe nne na a bhae ka etek ejire a bha yen se ane mma ojimi mbi abho o nyine abho wut ebhat ejire ago chang. O kǝma eyim ebha o dik. O ji bhong nkambe eya na o ji bhong ka ebhin o bha kǝm se eye n dik nkambe o bhong nkambe eya o kǝm o kak bikang o nyobhe na abhon ama o di. Eye se n jak n ji bhong m fae obhong mfae eya o bha kǝm o di na abhon ama o sob egome eja o sob egome, E e bhǝng mfae anyi afo ano e di na Egome nchane. Na anyen amǝre na ase amǝre. E nunghe ofu o che n tim e itue nyim e rue mbin na anyen amire o. E fame miset se bak wun ebhin o, E rue ebhin e tobha anyen amine ka ebhin, e ji kin nchoe e kura. Ka erik aji, ojimi obhire o ka kpe eye. Oji mi obhire okpere kpuu na afone ase ase ase amire na ojimi obhire okpere kǝn Obhasi ano eye. Nji e chibhe ane eye nji etek e bhat a ro kpo yim ojimi bot ojimi o ri, ojimi o nyine. Ane a ri ango a yima ojimi mana, a yima nnyo a kora se o yima ojimi obha o yima, nyo e ka kot wa se o yima ojimi o bha o we na oyi. We na o yo se o mo yiml. Ojimi obha. Bet dee wut e kpi abhon amǝre nong a chora etek ejire dee wut e kpi abhon amire nong a yima, e kpi abhon amǝre nong a yima ojimi a menghe ojimi obhire abhare-ane asik na a ji wut o, A ji wut ka ojimi obhǝre mbi ane atim. Dee isut e yim abhon amǝre a menghe ojimi obhǝre.